Makahulun a nanu ai eaa ana bisa kokolak no namanene hataholi. Ai ndia nade Elder, ai ndia nasoda nai desa anana eaa teuk natun. Elder ia nanu pemikiran ba'u neu daebafok ia no hataholi la tehu kada hataholi luma besak a bisa lamanene Elder halan a.